الجبال ولا البحر. <hesitation> آحسه إختيار صعب، بس يمكن أختار البحر، منظر البحر كده مع السماء الزرجا وهو أصلا يعكس الأزرج، فلأ يعطيك مرة شعور إسترخاء، كمان عندك صوت الأمواج، الهدوء، عالم البحار، أصلا بحد ذاته، بالنسبة لي شي مثير وحلو، إن نحنا نكتشفه، فبختار البحر.